“न्याय” शब्दकि बारेम सोचतपेति मिर मनमे समानता, इमानदारी और अधिकारकि अवधारणा आत हए । न्याय कहोक सबएन्के समान अवसर और उपचार देन हए और जा व्यक्तिन्को अधिकार और हितकि रक्षा करनिया भूमिका खेलत हए । जा समाजमे शान्ति और शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वकि सुनिश्चिता देत हए, जहाँ कोई फिर आदमि के अन्याय करन अनुमति ना हए । न्याय कहोक केवल कानुनी प्रक्रिया इकल्लो नाए हए, जा एक गहिरो नैतिक मूल्य हए, जौनमे सत्यकि पक्षमे ठाडन, गलतके सहिसे छुट्यान और सबए बातमे इमानदारीकि पालना करन महत्वपूर्ण होत हए । न्याय समाजमे विश्वास और स्थायीत्वकि आधार हए, जो सबएन्के सम्मान और मूल्य देनिया वातावरण तयार करत हए ।